شوف قبل متاكل أي حاجة فكر فكر بلي هديك الحاجة را كتأثرلك على الصحة ديالك والصحة هي كلشي، وأخطر حاجة هي السكر والملحة، فنحاول ما أمكن نقص بواحد الشكل تدريجي في المكلة ديالي ومن بعد راه غادي يولي ، غير نصبر واحد الشوية وغير في المدى المتوسط غيبالي الفرق كبير.